Ya insyaallah pupurinaam allah panjang umur aukaluarlam kaluar loilotomunte insya allah alangan koa ukaluar ulutumun umancari loton mun ampoi ihulasa iralaain tehimala ainmenite ihalaou koi ihaenin terus ainhula temalusia laparlu tauhuoite iman osi su ihenin, tarus kalo memangnya lala istirahat ruan iruita iya imala ihaulo haulo haulokapan mautiparu pupurina baru ipalari, <hesitation> tarus insyaallah ijin allah manimi taluiaropu tati upalu nima lomin bisa lau tahu itamba tamba lamusela huoiri <hesitation> bisa tahu lau kalo bisa tahu manimi isateara manimi koi istirahat toii pupurina teirati tairati dapatiiaan bisatapi ahenin ela tahu iyali <hesitation> ijin allah kalo memangpo pupurina ijin allah ilai isai ala tihaleeu <hesitation> kalomusti loto iaan, ian istirahat huanipousali haleu <hesitation> kalomemang saidapati iya rahmat maiihaen tahu iyali kalobisa irati artinya isahati alan alan nihali koa isaitati nitimu nihatusupun nisiam tehu mala minati hatalai irai tausiam iya lati iyali iya ikaan haruma kalo ilunita hapue pindah pindah irati pindah pindah, kalo lian amulai so istirahat lutu uliuliunin ruiruita amkeaadan iya alairati tahaleu. Ya kalo koa ilunta ilunta tutun pupurina ale'e bisa iyate pijalan iyate loto munte itari kelibaran bisatahulite pameri cengkeh ulinlite ripala ulinlua likahara kaputua leimararin, jadi hasillia imararin iyatatua imalarin ma'ihelari maiuheleari autati aukepin tispuat puat nirekiri rieti erekeri. maasuitihatalali suipastikan taluri puri'i buabalutuaka kalo memang saizin allah iyasu seitalati haleu, iyapati ulai isati arati saitiarati saitiaratiso niailunti erati potusailua souistirahat luari stirahatta potu esati luasati naiyetalotumun imari ehuamte, imari keperluan nibisataun jadi kepin jadi kepin. <hesitation> bisa tahu musihelahuoi umpamanya lahuoi sana luile'e musiaparupa rusianyete yaimala asuiti inepisian umpama inipi pekerjaan san bisa tahu dapati kepinnam mulani iyeti inipi. piitaruate aurui male'e <hesitation> terus itai ireki kalo keadaan bisa iyetiri tatanaman unilem ihalu'au iyutiirekeri, kalo memang bisa izin allah itamtau alamanimi baru iroputa toipupurina ale'e lua tolo piireki numa apanya kurang kapuehu peasasi ipameri akalo nisasui pameripeti laeiyah kahara leiyunta. Lunta usulau kalo bole dapati ulai isate irati aurati manimi bisakoa irasakaela karnaso manimi ala manimi satiela ibisakoa, jadi beerasakeli biar manimi inintau puruita sakaela. aumanimi iratakela iratai lalambukan gampangnam, jadi kalo bole insah allah inipi jalan asapa mainipi pencarian mulani tati dapati kepin ya kalo mosia harupa poeh ibabantu auma iyeti mahalasan milausiene milauyeu. eutatise imala lubarauma yaputiesa isunimate usuutune iyale, pokalo ihuale iruiruilarumaie maisaiti usian naisaipusu ruehiem yeutalotu irilarahatante ma'uhutian ilekite asapate turijadi bisatun jadi kepin iletile pianem solahuoi. <hesitation> kapuilatian salua sori ileti leti ihaeni heniso iyaibalita iyelitaiyali, popuhinatasali lahuula tausa taumulamante iyaliala alanam itaipurina ala itai puassu sialisunili <hesitation> kapuiletiso iyatiletiletiso iyamkoa isati hakarati isatilekeratita ilatutu alamanimi ilunta hita kapuira salanko pupurina tilotumuni itai mancariutu utannam idapati kepin. usalahoi baransan ihuoilasu <hesitation> au parlusiam jagalumana maluhoi. Kapu irui rui lopu kalaumorin au manimi malusia larumaeh talun pupurina abantu au moitausaruma audapati kepin hapusu ecuma erui tutukratawe oilumanam malee, tapaam jadi insya allah kalo alagan koa malusia aharuma ih maiitali taitausiam namalee <noise> isaite auhula sian pususiam yang penting bisa dapati kepin tauri hidup irui tapaam idapati seausupa jadi insya allah alangan koa aupupurinaanbisae ikarja sian audapati kepin tausia talotumun, atau koyeta siam alahante bisa tahu ihula pekerjaan hatalopu lehamurita ihalopu mori kalo iamurinama iakoa pkoknya uselahaliti usiam usau pusuo, kalocuma itarui malee <hesitation> waktu istirahat esastrahat waktu ikarja ikarja siam tapaam, jadi kalo mairuirui mairipo baran unin nipesio pameri kaobarang atalopu maiewahun pameri huali kahara munisa autamunisama supaya kalo nihuran mulani mandapasia nihasili kalo aukura likahara kohayaan nialikomandapa barangna bisakarora asapa terus ayaha amoinihani latari tutukalorepi apanihasil luan le imarali, imala rihaen jadikepin tapasiam kalomemang koasiyah ihula likahara terus kalo ruiruima ian pungsi taieliratita. Usaieratia iya iaan mataiyali bisatau ihaen ihaen lesi lesi tau iahenin, lesi lesi tauiyali siam tapasiam tutun irurun tapasiam maasapa insya allah umur panjang allah panjangumujro kaloboleh pencarian puhidup titireankan harus itaebergerak kalo ibergerak koa maasapa istirahatale cali.